شهر رمضان هو الشهر المفضل لي لأنه شهر العبادة والتجرب لله، والأجواء فيه تكون مليانة روحانية، كمان تجمع العائلات على الإفطار والسحور، والأكل يكون مرة لذيذ، أشعر بالسعادة وإني أشوف الناس تساعد بعض، وتشارك في الخير، رمضان يخلق ذكريات مرة جميلة، وينشر المحبة بين الجميع.